हाथी निआत्वर्गीय परिवारिक समूह बनत है। काहे कि जे उनकी सुरक्षा शिक्षा और सामाजिक जीवन के लय जरूरी होत है। जे समूह जिन्हे इंशानी भाषा में मैट्रीऑर्कल संरचना कहत है। मादा हाथी अउर उनके बच्चन से मिलकर बनत है अउर इसका नेतृत्व एक अनुभवी मादा करत है। समूह में रहना हाथियन को शिकारी जंवरन से बचाव में मदद करत है। अउर युवा हाथियन के जीवन के जरूरी कौशल सिखाने में मदद करत है। इसके अलावा समूह के सदस्य दूसरे के भावनात्मक सहारा बनत है। एक दूसरे की कई क़मन में मदद करत है। और संसाधन जैसे पानी खाना और भी चीजन को साझा करत है सहयोग करत है। यह समूह जीवन के पर्यावरण चुनौती से निपटन और जिंदा रहन में मदद करद है तथा कठिन परिस्थितियों में भी उनकी मदद करत है। इसलिए ही हाथी परिवारिक निकटवर्तिया समूह बनत है।